<noise> شرح غسل الملابس غسل الملابِس بالإيد إذا بدّي إغسِلُن بي أيدي بدّي إنقعُن من يوم ليوم حتّى ينّئعو ويصيرو هينين عليّ لمّا بدّي إغسلن بي إيدي، وتاني يوم بجي بلّش بِغْسِلُن بي إيدي ومحل الوسخ بشد عليُن زيادة عن اللّزوم حتّى يصيرو نضاف وما يبيّن عليّن برئع لإنّو الغسيل بالإيد ما في أصعب منّو بس إذا ما في بديل بدّي إئدِر نضّفن منيح منيح حتّى يكونو ملابس نضاف، وتاني شي أهمّ شي الأبيض إذا بدنا نِغِسلو للأبيض نحن مننئعو بالمي السّخنة ومنحطّو شوي عانّار يغلي الغسيل مع مي ودوا حتّى يصير لونو نقي وبس يبرُد بصير بحطُّن بي جاط وبغْسِلُن على إيدي، ومِشان غسيل ال- ال- الملوّن غسيل الملوّن ما بيحتاج إنّي حطّو على الغاز لإنّو ما بيكون مبيّن عليه البئع بحطّن عادي بغسلُن وبنشرن وبفضّن بمي بعد ما بغسلن بالدّوا <noise> بِنئعُن وبغسلن بي مي نئيّة وبنشرُن و- وبيتشفو تاني يوم. <noise>